O’ziga xos to’ylari bilan ajralib turadigan Nigeriya. Bu yerda haqiqiy pishiriqlarni, Fellakuti kabi mashxur narsalarni uchratishimiz mumkin. Undan tashqari Nigeriyada o’ziga xos festival o’tkaziladi.